بالطبيعة نحب نزور <hesitation> برشلونة، على خاطر <hesitation> تمثل الفريق نتاعي اللي أنا نحبو ونشجعو بطريقة مهولة، بخلاف إنو أتا مذهبيا نشجع يعني إنو نتعلم اللغة الأسبانية وكيف كيف زادة نحب ندخل الإستاد اللي هاديكا ونعيش الأجواء هاذيك ونحب نجرب الماكلة في مدينة برشيلونة زادة.